<hesitation> nva kɔ isa na sɔ kɔ zhɛrulwɛ adrɛmɛ isisa weɛwe azaa we kɔ inuz kpɛ pisɛ agita lo kɔ ntan na ngɔ mijɛ mɛ nna isɛ kɛ na, nkɔ nna isɛ nna na ku tuma kɔ nza bɛ itsi zaa kɔ nbɛ drɔ nbɛ drɔ sakɔ ba ma agita dɔ ba pisɛ agita dɔ nta agita za nka shushɔ kɛna nshushɔ nkpi lingini har ipɛrɛ kɔ nka gezi ɔsɔ ishushɔ kɔ nna ri zaa blɛ ndɔ pisɛ kɔ ndzi kukpi bɔ ndzi kɔ nnan itsi aya mɛ kɔ la na cɛ kɔ la da ka ɔsɔ ablila la daka rusɔ har na kayi ipɛrɛ lo kɔ nkpɛlɛ lɛ kɔ nbir itsi, ipɛrɛ kɔ nka bentsi za ndidrɛ nwa agita aji ba ma agita aji ma dɔn zaa kɔ nma tā klɔ za ncɛ si ko n didrɛ kɛna nzɔrɔ tadi ɔsɔ adza mɛ lukpɛ itsi kɛna ɔsɔ nyra kɛna, ipɛrɛ kɔ nna kuyo nɛ awo azaa nla ibɛ na wo nka na kuyo zaa lasho osi kutsa lukpɛ itsi cici ɔsɔ adza mɛ nan kuyo kɛna kana shushɔ har kɔ osi akpɛ drɛm ivɔ sisa iyi nkɔ agita lo adubɔ bawa isisa kɔ ba ma dɔ kɔ ntana tɔ mɛn ta nava nɛ kɛ na nta zaa nka ninsɛ imɛ ma agita sisa kɔ nta sakɔ nna isɛ mɛ yiya muna domi nna isɛ zaa mɛ yiya nakutu ma gige muna ama nni sɛ ninuma ga mɛ nana kutumɛ mɛ ya kɔ na nna kutuma kina bɔ nɔ inuma asimɛ muna har zuwa ipɛrɛ kɔ nna za zaa kɔ nna ta agita nna ta agita zaa. Nshushɔ wa nushushɔ za n dzi nan nkpi aya mɛ a inyɛnɛ cɛ nka kpɛlɛ za bɛ itsi, nza bɛ itsi za ivɔ kɔ osi drɛm ruso no hkɔ ndɔ runa nkpilo <hesitation> nkɔ azaa isɛ nawa tɔ nsho osi kutsa lukpɛ kuyo mɛ sakɔ nri kɔ nna rina nɛ osi kuma amla mɛ mijɛ anka mɛ, anka agi swa mɛ nka nannɛ nka nan kɛ na gan kɔ nnan yikɔ nɛ nkɔ nna zɔrɔ kɔ nklɔ zaa nka kpɛlɛ za bɛ itsi blɛ kɛnkɔ nnanɛ inuwa na sɛn naa nkɔ ndɔ nagalo ribli mɛ ngbɛ agita kɔ nt ijɛ blɛ nkɔ agalo aza na wa nkpɛlɛ bɛ itsi nbɛ ta agita gakina nga kɔ mɛ dɔ zɔrɔ kowuni avisi mɛ kɛ nɛ nɛ na har bɛ isa ilɛ nɛ mɛ ma nkɔ adɔ agita <hesitation> mɛ nla bɔ mu ama ntan srɛ srɛ srɛ wa na nta gi kp ɛ bɛ ta, ta gi kpɛ bɛ ta mɛ tan da wana nkɔ nka cɛnɛ ko <hesitation> ka mo isisa wa za ko nwalo kɔ nkp ɛ tan agita nawa a dame imɛ muna blɛ se agita aji wa, ijɛ blɛ nkɔ ncɛ nɛ nkwalɛ kɔ nswe da drɛ a wɔ mɛ inuwa alukpɛ mɛ kɛ na nnɛ gan kɔ adubɔ kɔ inɛ dɔ zɔrɔ pɛn itsi mɛ kowini isa kɔ osi adrɛ mɛ rusono nɛ kɛ na nka rikɔ nna isɛ nɛ nka nan kɛna, zaa isɛ kɔ nna har gɔ iyɛnɛ sa kɔ ban pɛ kɔ mɛ nan isa na, nkɔ nka nan isɛ mɛ nka na sunkuya sisa nɛ ndu na kutu ma bɔ, nna kutu ma har karfe zabɛ plɔ abɛ azɔrɔ kɔ la dɔ pisɛ lo zaa aya tɔ. Ndu krɔ itrɔ mɛ kɔ ndɔ zaan tuna aza we ngɔ iyɛnɛ dii sakɔ banpɛ kɔ mɛ nin sɛ na, mɛnyiya nwa nɛ muna ama mɛnnan kowinisa gaku na ama nka nakutuma kan fe zabɛ plɔ abɛ, bɛ karfe lo ndo pisɛ mijɛ kɔ nkpɛlɛ zan nɛ kɛɛ na dumi nnan plaa nɛ nnan isisisi sa ijɛ blɛ ma kɔ agbo mɛ miji ɔsɔ minyɛ kɔ ba naba isa ipɛrɛ kɔ imɛ dɔ za isɛ sakɔ iba dɔ naba isa nwala asɛ nɛ wɔ na kuku lubɔ kɔ ɔna kutuma kai mɛ yiyan zawanɛ ma ama nkɔ isa sɔ pa dɛ nk a gru asi mɛ bɔ nka gɔ mijɛ mɛ nka na isɛ nna na kutuma har karfe zabɛ plɔ lo karfe zabɛ aplɔ abɛ ana zɔrɔ kɔ a dɔ pisɛ lo za ndɔ kplɔ kucɔ kpɛlɛ bɛn itsi kɛ na isa ruwɔ kɔ anrɔn kɔ nza ukpɛ yiya na mɛn didrɛ itsi ruwɔ nɛ wa. A zaa kpɔɔ nwa kɔ nna isa na de nkɔ anrɔ bɔ ata kɔ isa ilɛ nza nama nza na ma ama nkɔ nan isɛ isa a yuwɔ krɔ waa dɛ nk ma mijɛ isɛ nka nan kɛ na naa nga kɔ imɛ dɔ zɔrɔ nɛ kɛ na nnɛ osi atɔ mɛ lugba bɔ nyɛ isɛ mɛ kpo mina nkɔ ipɛra na bɛ ndɔ cɛnɛ nqa kɔ osi ama dɔnlukpɛ akina mɛ nɛ bɔ, nnɛ har lɛ har bɛ ivɔ ndɔ nyɛ isɛ mɛ da wa kuma imɛ zan ni gan kɔ ajɛ mi kɔ nza nin isɛ muna kɔ azawe kɔ agalo gbɛnwubɔ muna drɛ kpo kɔ ntɔn isɛ inan kɔ ndid ɛ nyin iwɔ ayɛ iwɔ agɔɔ imɛ muna nkɔ isa ruwɔ kɔ nna isa na imɛ nji dadi ma nkɔ isa ruwɔ kɔ nna isa na lɛ Nna ivɔ na isa ivɔ drɔɔ n la la kɔ isa sɔ kɔ nna na nga kɔ imɛ ndɔ zɔrɔ nna mɛ nɛ kɛɛ na kuma nzɔrɔ da nɛ <hesitation> ma kutuma mɛ lukpɛ mɛ lungi ni nnanza nnasho osi kutsa sakɔ nkuku na akwe ipɛrɛ lo kɔ nna li isa kɔ nkuku kɔ ndɔ nakutuma nɛ <hesitation> nyuwɔ gama isho osi kutsa ku nma patinya jɛ dɛ ngan kɔ npara ini nɛ mowa wa kɔ nmi muwa ma pa, isa ruwɔ nɛ de kɔ ndu shon osi kutsa na ndrɔ nayɛ mɛ nkɔ ndɛ shon osi kutsa na blɛ muwa agɔn ama osi kɔ nsho kutsa nɛ a gɔ muwa gɔɔ bɛ nawa dzi kɔ nma muwa nɛ mapa ruwɔ nɛ, so kutun kɔ imɛ ndɔ nyɛ isɛ nɛ kɛ nkɔ osi a drɛɛm isi sa wee we gan kɔ imɛ npɛ kɔ ndɔ zɔrɔ nɛ nɛ kɛ kɔ ndɔ yaka yi nɛ so ko nyɛn isi nzana kɔ wa nwa kɔ ndrɔ nɛ a dɔ nza nna mɛ wa kɔ ndɔ tsene nɛ na nga kɔ ndu munɔ kɔ nda nɛ kɛ na.